Ny aretin-tsaka indray an, <hesitation> tsy dia hitako loatra fa matetika ry zareo an, malain-komana. Dia ohatran'ny verivery saina izay izy an, mivembena. Fa ny anaran'ilay aretina moa izany tsy dia haiko loatra.